الفقر <hesitation> الناس <hesitation> علاش الفقر؟ لأن الناس يعني تستحق أنها تعيش بكرامة فهادي المشكلة اللي نتمنى يعني أن يتخلص منها العالم.